. Meneenaya źiduo, áźoniñaliniyo. Káɭeŋ, kaxamiḃakalanźa, ninaġaxombole níɭeniġo, nina fóinum niŝaḃen. Kaṗimen źiduyo, ózuḃo, afoniñana. Téimiehe ihaŋezuni sovelirõ, nimaŝiŝaen, ímiehe ihaŋezuni sovelirõ. Íirumunda eliromba.

Óliho muñakumasele nina źiduo. Amiñana źiiduo, ailama, nina ózuho, ózuḃo noini kafimẽko, źina ózuho nifimen. Aḃaan óinum níġaġaḃun káġaḃũġo koinikoo oġaaḃo. Miñanaa óġaḃu káġaḃuġo níġaḃimiehe, óinũho fonoinikaen źiduyo. Amiñainialeġab ímiehe, niġab niibuõ, buõ. Anibuḃõ niñaġab níġarendolo, niġarenibuḃõ źiduyoniźiini źóoliho. Moiniġaɭo oririŋo nii édoṗ, imaterieruhe ósihi. Kakunẽḃaźieḃo sítuĵur añaḃaikunen niġaxiiḃi. Añakuneniġaxiiḃiġo, níli niźiduyo, ózuho noinifokafimeko, káġaḃuġo noiniforoso źi- o- oso, móɭieġaġaḃun, koañananiġab nibuḃõ niġareŋ. Moini óliofore édoṗ. Momiiniġaɭo buḃaneḃom, boramooġo, moiniañaw, boźumuiniġaɭo katina kañatianonaho níġaleṗ źiduyo óndii, eso ótis kañana níġalii źiduyo źi- źunale, niġaḃaġabuma káne mupuomo mókasoora, ímeɭoġoġasoora. Niġanaġabuma níġanelo mupuomo mokazũġo, níġanekiġi efia doġazũ doregũ nimimaa oźiaġo oromi. Kaḃaan édobuġo nuġuzieminiḃuġo kóñasiġana víwãvii, niġaḃaniġab źíźiduoġalimi niġaġaźo nopuom, niġaġanopuom, niġano kunab kulaana niġafimen. Kuñainikolege kadime, koñaṗem fopuom fíhi, nuġufem vebuma ériga kobañon nikorefia nuġuroġo nédobuġo. Kotiakatia, boġuñareŋ: monimuɭie kásoora. Niġatakazũġõ, ñaḃaniġataġapialo. kunoḃuġoġuñaimezũ, timi íi oñaw ñáḃaniġaḃero kanaa bánoo, kanaa-ḃánoo, nii eyaḃan, ésuonźe, ésuom. Kañana víwãvi niġananiġaḃe nopuõho, nómotu, moɭie ómotu, bíḃitu doboeɭew, esiġi esiġi. Esiġi eñaḃaneindo, ésuom neindo, kanaa-ḃánoo nuġuindo, vokañamena niġaaezunio nikiġapialo kiyo, kunoḃuġoḃukunale nuġulalo, niġananiġaḃaneḃuġo nímo. Boneɭoyaesa ehĩġañahuloġatia nuġukub. Kuñakukoḃaan sininaw káźumuġaḃunili, ñásoo niźiduo níġuli kúlanuġuli nerirõ. Kúñali niźiduo, kaḃaa níġaleġarosuġo, buõ, buõġañanaloniġaġado, niġañañu ka- mímo karosuġo, kásooraġo, niġayo nibuḃõ niġañare, niġaźaniġakub toġahĩko. Kuñakub tokahĩko koḃaniġazoḃimiehe síhiniġaḃero káḃaniġarimbañi níġuxole, níġuxolesimiesihi kaleḃuḃaan niġambeniġaġab kuźiaġo nuġureŋ.